أنا كسارة كان نفسي يكون عندي دراية كاملة وشاملة باللغة الإنجليزية، طبعًا لأنها لغة عالمية وتفتحلي أبواب كثير، أولاً أبواب للشغل أو التعامل مع ال الأمريكيين أو كدة، أو برظه ممكن أتمنى إن أنا أعرف عن اللغة الفرنسية عشان أناقش لغتها وأدبها.